والله لازم تكون أنت سعيد من نفسك و لنفسك علشان خاطر نفسك، طول ما أنت سعيد هتنقل السعادة الي جواك دياتي للأشخاص الآخرين ، و هتخلي الناس تحس أنك سعيد و متفائل و بني آدم طموح و عندك قدره رهيبه أن أنت تحول حزنك أو الهم الي أنت وفيه لسعادة و تنقلها للي حوليك كمان ، فا السعاده لما بتنبع من جوانا بتأثر في الي حوليك بشكل إيجابي و من غير ما تاخد بالنا